أظن الحين عشان الواحد يعرف الأخبار ما حد يقر الجرايد بشكل كبير ممكن بس <hesitation> تقتصر على <hesitation> شيبان او ناس <hesitation> الكبيرة في السن شوي لكن أظن الشباب في عمره من عشرين لغايه -الين الثلاثين او الأربعين إنهم يستخدمون الحين التلفون سواءاً السوشيال ميديا وسائل التواصل او اليوتيوب او خلافه أظن أكثر